هخلط الأول خل مع لمون وكربوناتو وميا سخنة وارشهم على الفرن عشان اغسلها بيهم واسيبهم شوية عليها واشطفها بالميا. وبعدين هجيب منظف بتاع إزالة الدهون وارشه عليها واسيبه شوية وبعدين هجيب حتة سلك أو لوفة تكون خشنة وأحط عليها منظف مواعين وأبدأ أدعك الفرن وأشطف كل ما أدعك أشطف لغاية ما تنضف.